Omukalo gokwiilonga omuntu manga ino muhokana nenge ino muhokana, omuntu ngono otomu mono ne ngiini kutya oye takala eku opalela, muhe nahe muka dhike ondjokana, ohatshi zi ne kuuteku wontu, to tala shaa tekulwa, to tala tango uuteku womuntu, eholokepo lyomuntu ohali gandja otshindji muukwatya womuntu wu mwiilonge, aantu yamwe oya tekulwa ngaa ne pomukalo ngwiya kutya, pamwe iha kundu nande eefelende dhaye shi ike mulu nye mohole ngi, pamwe okuna oku tongola hwiya kutya, ntumba ngwiya gofelende nenge kuume kohe kandi muhole, uukwatya ne womuntu eli ngano nena ngoo mwayi naye mondjokana, megumbo lyeni naanegumbo otaka kala ngaa atambi wamo, shaashi otaka ninga ike nguno shi teya mo ye otati, aye kuume kohe ngo ngaye kandimoole iteya mo megumbo mu, okwiilonga ne uukwatya womuntu wuwu tshuwe tatshi pitile ne minima ngaashi, ohomukutha tohi nahe pokati kooyakweni wu tale wo eenkalo dhe kutya nge oku- nge otuli noyaakwetu he mbela ota kalapo eli ngiini, omumweni pamwe ita popi naantu, okulipo ike ageya angunya, otaka lapo eli takutha ombinga miipopiwa mbi tamu popi, kutya nahe okuna ngaa tsha tsho kutya nenge ota kala ike paantu amwenaa Opo ne wu mwiilonge kutya, uuna nda kaha nomuntu nguka mondjokana, ngele okwati wa ileni naakulukadhi yeni, otandi m'kutha ta koopalela ngaa keshala hoka uuka, tsho otsho akuti wa kutya omuntu oto mwiilongo ike to mumono momikalo nomiinyengoge manga sho muli nahe mohole manga inamu hokana muninge omusamane nomukulukadhi, ashike oha tshiya wo natango mpano kutya nu- neyitaalo ngaa netilo lyakalunga, ngele omuli ike mo- mohole ndee kapena naangu ha dhimbulukwa kutya nena osoondaha, tamu itumine ngaa uutumwa laka ngaashi aagundjuka payife yena eengodhi, otatu hi kongeleka? Otoya wu pitulendje tuhe kongeleka? Tu tsakanene kongeleka, shaa kapuna euvo lyo mambo, nena omuntu ngu wuna weke mookana megumbo moka itamu kala muna netilo kalunga shaashi kutya, kali popepi nale, uukwatya womuntu wuna okwiilonga tango, shaashi yakwetu oyendji ohaa tondoka koku tala ko kombanda, owa tala olutu, owa tala otshipala, kutya omuntu nguno okwa tshitwa nawa kotshipala ndee nani eendunge kamunatsha, okuna ngaa esilo tshimpuyu, ha dhenge ngaa ngeno kutya matsa aakuluntu oya ninga ngaa tsho ntumba, otshikando tsha shugunina wa popya na tate gohe uunake? Owu dhengela ngaa omukulupe, ngono omuntu ena esilo tshi sho notshi mpuyu nuuna waha nahe mondjokana owu wete lela kutya owuna omupukululi ta vulu wo oku kala ata kamitha egumbo, noluvalo lohe, ndee ngele Okwa panda omaliko, shaashi ondina ohauto omuntu opo taka lapo, shaashi ondi hole okuka tshinga, okulya otshimwenyo mondoolopa omuntu anuwa opo ta kalapo, hahe ta kaninga omukulukadhi gohe ngo, ano omuntu otomu lesha, ndee to mwiilongo, nuuna ne wamono kutya owa panda uukwatya we, opo ne nawa ta mwii mondjokana, nge owa panda uukwatya womuntu manga inoha nahe mondjokana, ohatshi ka kala otshipu shi wuli nahe mondjokana shaashi uukwatya we awushe, owe wiilonga, ngweye owu wu wete ngwee owu wutshi, oha tsheeta ne ombili, kapena enyenyeta, kapena omayi pumo mumwe, shaashi omuntu owu mutshi nawa kutya uuna ta- tati ngi, oku- okuuvithwa nayi kotshiima tshontumba ndetshi ninga, uuna tati ngi, okuuvithwa nayi kwaashi inetshi nyanyukilwa, eendjoka payife otadhi teka shaashi <hesitation> aantu inaya igililathana, aantu kayitshi, otwiimono ike mee club nomo mashalaanuwa tukalye okapana, opuwo owa monako omuntu ngwee ngulaototi otoke mookana, omuntu uukwatya we kuwu tshi, nenge teke kuulukila nee uukwatya we mbu wo tshili mbwii nomona, shaashi shaa mwahi nahe mondjokana keshe tshimwe otshina okuha potshitaafula, so, omukalo omwaanawa ilonga omuntu, kala wutshi uukwatya womuntu ngono manga inoha nahe mondjokana.